Veebruari pääle mõtõldõh tulõ mul õkva üts mu sugulanõ miilde, selle et <hesitation> sääl mi läämiq sakõstõ timä poolõ küllä veebruarih, aga ma ei usuq, et seo veebruar tuud inämb juhtus.